සරල සුප් එකක් හදන හැටි කිව්වොත්, අපි එළවලු සුප් එකක් හදනවා කියලා හිතමු. ඒකට අපිට ගන්න පුළුවන් කැරට්, ගෝවා, බෝංචි වගේ එළවලු. ඊට පස්සේ ඕන්නම් ළූණු ටිකක්, ළූණු කෑලි කිහිපයක්, සුදුළූණු බික් දෙක තුනක් එහෙම දාලා, ගම්මිරිස් ඇට දෙක තුනකුත් දාලා අපිට පුළුවන් වතුර දාලා මේ එළවලු ටික ඔක්කොම තැම්බෙන්න තියන්න. ලුණු චුට්ටකුත් එකතු කරලා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් <hesitation> මේක හොඳට ඉදුනට පස්සේ, ඔක්කොම එළවලු තැම්බුනාට පස්සේ අවසානෙට දෙහි බිංදු කීපයක් එකතු කරලා ගන්න. මේ එළවලු <hesitation> හැපෙනවට කව්රුහරි අකමැති නම් අපිට පුළුවන් ඒ එළවලු ටික ඔක්කොම <hesitation> බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගන්න. එතකොට <hesitation> කෑලි වශයෙන් නැතුව අපිට හොඳ <hesitation> උකු <hesitation> සුප් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්තටම ගොඩක් රසවත් සරල සුප් එකක්.